भान्साकोठामा हुन्या जु खाद्यान्न बठे निकल्या फोहर हुन्छ, तै कम गद्दाकी सपहै पैल्ली खाना बनुन्ज्या जति आवश्यक पड्यो तत्ति मात्र सामान प्रयोग गद्या । तैपाछा खाना बनुनहै पैल्ली कि बनुन्या, कसो बनुन्या, योजना बनुन्या । तैपाछा भान्सालाई व्यावस्थित गद्या, तैलाइ सरसफाई राखिराख्द्या, तै संगसंगै जो खाना बनुन्ज्या बाँकी रया चिज हुनान् तिनलाई चाही संकलन गद्या, सही ठौर तनरो विषर्जन गद्या । तसोइ खाद्यान्नको टिकाउ कैल सम्म होइ सकुन्छ तै अन्सारका चिज हेद्या, र एक फेर पकायो खाना दोस्र्या प्रयोग गर्दु मिल्या भ्यावटी उइलाई फरक तरिकाले प्रयाग गद्या । तसो उदारणकि लेखा पर्भात पकायो भात बचिग्यो, भुण्या तैलाइ वासा विभिन्न खालका तरकारी मिसाइवटी तैलाई फ्राइ राइस बनुन सक्यो ।